<noise> Tlin ticchiuah macamotiarripentirocan, nochi tlin ticchiuah matchiuacah cualih porque tla toarrepentirosqueh amo cuali, porque tla Dios mocualaniltia porque hasta cuali, itpulusqueh cuali sente tocuñeu o tonamic, nochi inon cuali ticpulusqueh ocachi cuali macamo torrepetirocan nochi cuali. Neh nonamictic satiepan ayic narrepentiro hasta satiepan porque onechmacaya nonamic, nechahauayac, nechtohtocayac, nochi inon. Oyaya can narrepentiro ocachi cuali oniyac, niquis de yechoh nochantitoh ca ocse laro. Axan marepentirouan, pero yac fuera de tiempo para inon para tlin horita inmoarrpentiros ya nilamatzin acmo cualih, de por sí ya cah, yeh conoc, pero hasta horita nochi cuali, quisa nochic. Macamo ixchiuacan namehuan nansiuatotu tlen nanechitzticateh noso nayaveh isvielah, nochi inon cuali ixmoputarocan, ayic ixmarepentirucan, quemah nah, pus nimoarrepentiroua, pero ya fuera de tiempo uan amo cuali, axan yanicpensaroua, pero ya cah. Pero nayic narrepentiroh nochi cualih.